Efia, dóo amiḃasue amãkaɭo ehaŋegio, nífutun. Amiñassu efiae nalaniġabuma. Ámiñaḃeniġabuma, níḃe źikiśun, bapuśen níne. Ámiñaene dóne, níĵien. Meamimãkaɭo ehaŋeguio, ona fúlu fúlu níhosen, ona fúlu fúlu níhosee ímo merezõ kaxaźen. Wala nímbuḃee busisu. Busisu moiniġaɭo amiñaḃalo efiae, nínee, amiñaene waku aḃaan, tíñasoo níġuḃeḃudiẽ. Ámiñaḃeḃudiẽ, amiñanaḃubiembo aḃaninaġuhalinita. Amiñeta aḃainaa efiae nilembe bóġaree. Ámiñaḃeboġaree aḃaan nina kíiġo nifimen. Nila kabete muśeġunaġúfiġi oɭũġaɭo źáġudi máreĵa onae wala inemiree ṗẽe. Aḃaan níḃee niġareġe níhuyẽe tíriaḃeemi domeźadoḃeġaɭe níhuyẽe tíriaḃeemi níḃee niġareġen. Atian káree nibudiẽi mími buxenźeni mími ní- nii- ninagaźie nixo níḃe niġareġẽko nihanen boretiam. Fíhua noyae, noyae kõtine ímoo merezõ kaxaźen.